Rô Karazan̈a planeta haiko zen̈y karà ohatra Venisy, Zipitera, Marsa, Neptônina ndraiky Merkira àby iren̈y. Karazan̈a kintana ndaiky misy moa telo mirefy, akoho telo miady laon̈o, oso. Karazan̈a konstilatio haiko zen̈y zista raiky fo ny haiko karà etoaly filanty àby ren̈y ôhatra.